Ɓurani kam ko defirde pool baɗɗo nanngirde, tawa aɗa waawi janngude nanngirde, ngiirta ñaamde ma. Wayno so a waɗi bofooɗe, a hoccan tan mbaklitira nanngirde nde.